الحقيقة مانيش نختار مش نختار شر معين يعني من الأشهر الاتناش، أما نختار الشهر اللي يكون فيه موجود شهر رمضان، على خاطر نستمتع به فيه روحانية خاصة سبحان الله يعني راحة نفسية الواحد يقعد مرتاح ويتأمل والجو العائلي في رمضان وحدو م السحور للإفطار والأجواء الدينية الواحد قرآن كله قرآن ومحاضراته.